أفضل أعيش في مدينة كبيرة، لإن المدن الكبيرة كل واحد في حاله، ما أحد يشغل باله في الأخر، أما القرى الصغيرة كل الناس تركز مع مع ب مع باقي الناس، وتعرف عنهم كل شيء وكل أخبارهم وأنا ما أحب كذا أحب الخصوصية، عشان كذا أحب المدن.